Ino avao koa gne mbola hanontanianao io mein? Iaho efa nizaka hoe sy hagnano, ah iaho efa nizaka hoe ah da efa izy zay sy miova koa sy miova amizany iaho, iaho sy mahefa hagnano an'io raha io, efa nizakako an'izany anao da mbola ino avao gnanotanianao toa, sy sy hagnano an'izany iaho rô.